अगर आप हमरि संस्कृति बात करदन, हम गढ़वलि छिन, त हमरा तख ज्वो सबसे अच्छु खाणों बणद स्वो ह्वोंद चौंसु, भट्व्णि, फांणु, लाल भात ज्वो हम उगौंदन छिन। मार्छा ह्वंद हमरा तौ खाणों कू, सबसे बढ्या ह्वंद झंगोरे खीर, ज्वो सबसे शानदार ह्वंदि अर लाल भुट्यीं मिर्च दगड़ि अगर आपन काखणि खेलि, लाल पिस्यीं मिर्च दगड़ि त तेकु स्वादे अलग चि। यि हमरा कुछ पारंपरिक व्यंजन छिन जन क्वोदे रव्वोट्टि छिन, क्वोदे रव्वोट्टि दगड़ि हरी भुज्जि खाण मां सबसे अच्छी लगदि।